Ha nrida nonoi chi ta nguan ña yo'o ohi ta nrida nonoi to ña lulu a ña kuali kuali, añanruguantá nonoi nrida mmm jum.